<noise> ijo ndyendibera kuvana, ukuta avabe kwilola itifii ukwa, <hesitation> une ndie ndibele, <noise> ila jivike uvusonganisi avana navakasume isyule, ukuta ideti wibea amangi kwanza navulyasi akangi baho, ikukwanza uvulyasi. <noise> Une ndinumwana avangu, <noise> ujungi kilangwa vikitunduru, ndibera namwene ndikili jisiku ndyalutie ndikamwibata, kuside uko nditie bee kuvike ilutunduru keki. Jukwimbe isyule vimwana uve, atie baba <hesitation> une isyule jondikwimba ndite une haya. Ilyakilawu kusyule nalute, ndikata ndikakuwulie nditiki, ikumbuke umwene isida osila, <noise> isyakalolike. <noise>